Iho este nama onre hi tanjiniró cuchi ndo cuchi chí, iho nama njuan ineró ya nama kuan chí kuni kunru yata cuchi chí koni konoró lan ndute chi nama kuan, nduu onre ndon cuchi onre ñaninro cuchi chi nona kande kuu este nichi onré najuniru laninro koro chi iho nduchi nama ndichi noni viluu, yata yata nuchi nama ndajin nadero ndajiniro donró, ndajiniro koro ho ndanduu cuchinro onre atuu ndiñuu tanero njuerón ka nama hívan kachi ndaderu cuchi ndandero taka mana ján, naiho chi onre este ndajiniru ndotu kachiro onre ndajiniro koro nonró de este pizo vee nró onre ndajiniro taka, iho este nuu nama ndajiniro koro ndajiniró kuu nduru najinero ndojo ka iho este nama najinero.